Njëriñam bari na bari na trop ndaxte salon yëpp su ñu wat, su ñu watee ba si ñëw séet <noise> lañset lañoo jël <noise> machine yoo watee dafa am dafa am lañset, sooy watu lañset ngay jël nga wat sa boppa bi, sooy ngénte xale bi soo koy dangaa dem nga jënda lañset nga wat bopam bi nga wat boppam bi nga wat, léeg-léeg nga toog <hesitation> sa kawar bu baree dangaa bugg a watu nga jënda lañset, nga def ko si rasoir bi nga watu, nekkee danga bugga dog dara amoo paaka nga dem jël lañset <noise> léeg-léeg sa mbuba bi ngay bugga teppi dara soo jëlee paaka mun naa yàqu, nga jël lañset moo gën a ndaw, nga jël ko nga teppi foofu noonu nga dog, moo gën a ñaw gaaw na <noise> waaw am na njëriñ <noise> waaw.